ahia meya bido nu ahia meya kem nrega nrega nrega mbia nbia ba happu aye ah ma happua ya bia be do nu ahia wiri ahia wiri nyishikwu runru nhadum ma ausu nyisi kwo hadam ma ise ma ara ma nha byi ne sie wiri nnere aha rega nvusa mabinra mbia bido ovu ba kanum tu haberere me mazima ah zumara beru bea zeoza inginee nbia ing inea beakeam ke ngam ingine kam kam jiko na patcheko neri ko nhadim nh orom okpa engihea kem mbiazu ha sie berere ngwerua nakpe rumum so mbe bido ahia bidawa shi keriri nuu iheai igineer mbe bido ahia biakwu obukariri inginar nu ahia biekwa nha ma ji nu patechu ezinu orom ozi onu berere meji rekpa remun ogba igine kam mu ahia biakwa mohimesila rumu nla berere ngwera tomy masi ne me oro nu ozoro rumum ness sukuln nea rela ngwera yinu ehreaka igineer kam nla maru ramum ji neri rumum obula nzre obala oyi na bethor rumum be mzea yinu ehim alea nu ezi nu oron nbia bido nyisi haya nbido ahia biakea bodo ere biekwu mohumasile eleke berere gweru neyi simeka manta ramum ze sikala ma ntam ororm whoya ngwera yima ahim aka rumum sora ibeba neze oro okwu kwo ogba me budu da zirila ozar hi meme ogwe hazu buchibola nye bale nyi sini eha aka kanu nda zi na olu igwe yagiawuya aka ta wa tun la awiya ru rumu awaya zie eri because irioru te rio ekile ozu nye gama hem berere inegbah chineke yezzneyisinm aka dumle yeshin aka idazirula ham ozi ah wwi yase nehia chineke ka nyebula yimi ehie ala awaya zeyiniya aka azi bare nye obule yishimahia aka nu ngara bigwo nyare ke zigwum abom o nha neshinke owa changi kwelam nye buru agrra haa ubom oka nbura kobo nbali nye obala ne gbala yinu shie aka yine ezi nu ori aka chimk yishu nai aka imeme ke awaya da zwa otuhamem nu ha nea shirke wwi lorgbu jinu rumum a elebiara no okwnya nha be ji no kwu aro nozu rumu ba nu oro kwukwo obu ekewaglu wiri no bua egwera aggba no no ba wiri obu oma nye obala yishi nu chia aka nye nekoro badiya nda na nne gbadiya ramu wena ihinu owa ahagwu mbra bumara owa a hugwu mbra bumara owa a hugwu mbom nye were ara lekasi nnea ayi nne zinkpe ozela ebilara lekasi ramu aye <hesitation> iweru lekasi nim aya nne zila abo bezi nu zoa nua ahia niychla yega nu rumu gwerua kpo ru na bezi nozua nu ahia so mafu ayiga rumne wiri bosoru ebeba beze oro owu kwo eleki yan no zu rumu ba nu oro okwukwo bofuso nsha lara obu ofu rish kam nu hiri kam aynea nyi shimako aka ruma soreko ze sikulu kam ze oro okwukam ze alibeke kam ogwa ekele borwona bodu oze nye kwe ekile nwe vuru pure wetar nafa ma zama vuli pure water naga mm ka bea yi nu nkpara akwukwo əkele nwom vuzou haha uhah ntahiakwalem ramun ahaha dum rumu zema atebahuha berere a mekitara ntah kwe legba rumum ya benum iru be ora kwakwo gwuhia masis ba banu eru ekile bea yinu nne nu nda aka beza zakoriri ah ayiwa zara oha sinokwua nye obula weanigbel nye bula nyishi eze ta nha oyeme nwo badusihri masi ri aya dayeah boduseham oro kwu kwo vuru na ovu nu ha ehe we awear kwera me dusi awiya ma awaya benu ene iru eklu awaya nyezi nu oro kewa ekle igbedi ba nwka bu nha nme awye nu ndaway tahara abi dus hea na awaya nala awaya ze gwau omemara mfo zi nburuema gwe za ele iweaya ma ovu buru ba omu nse me me ovu nzzi sor nma nu ndan beobula bezi but nha noro chuchle bukim nu azi budu beru ahuhu ramua rumai ya bamu kana iru hebala rumum yor gbor bu olu be ya momazi ayi gara muba aya otor zi ohube beu ofor zohuba naye bunuho me ko pu noto ikporu jan elunke kan zi nu olu ywe yeaduru ba dulohe duba ya bayada mekela nye obula gozie nwe gezi remuo nu nla owey maba nuohogo nhe na baruba fast fest ala ohera nu obochi adina kanu ele nme nuele nda nyeobule neyishi nwo a nu ekpare chinekwenai nwe yaba nha owu owu nme nu nda zabakwo nwe borwuwor hu owuwo ozi wu obanam nha anarlo obochi dum bakum chimeke mea ma nwoa kai nwoakai nu ama mehie kai nu iwai kai nu ohuosor owa azi ru re ma buma na owe ke hugu mbom a nyeboduri koriem ke be dunshuri ogwera gwerm kporaha omeya ngwa ngwa bahes wa rimako wu ziaya oha ka nu ehe bada ta